Karazagna savaty ndraiky edy zegny: misy ry aigle d'or regny preska lafo daholy de mocassin enti mandeha mivavaka regny, de sandale tegna hoantanety igny no atao izy ,de talon viavy mandeha mivavaka de samy magnano balerine de antanagna matetiky magnano savaty fognany de misy tô magnagno kapa fisaka regny.